﻿Ajayave ambaegua mopeti super mercadope, jare ame kuenta seyeipeva de que mbaeti aru se billeterava, jaema se jokua kajerape, opaete mboromboete rupi jaeta, jaetako supe jare seakañiva, seakañi yepi se billeteragui korepoti mbaeti anoi, jare aesaukata supevi, jare añetetepe jaeta supe, ipuere vaera iñiro se, jare opaete mbae aiparavogue <hesitation> aiporuta iñoro vaera se jokua omboatiende va reta araja vara aeya jenda rupiye